Aga maderri nassabari nate- manyameng yanaritu anre <hesitation> eng- anre yanaritu bette manuq napubiasangeng olahraga yanaritu maggoloq jama-jamang yanaritu lau massikola sijing yareq naga tu- yadir- yanaritu tomatowa e ye manenna ro nassabari weddikkiq manyameng.